Eyyo weeda demokratiki nane irkila, tale mene jelli, Irin nane raay inga ju tichei, muhimma. Minin karam ido muhimma? Irin nane garar inga edinog ittakhazei, Irin nane hukuma jafik irkoto nane nayega firgekka nayega weleasekka, iron jumiankan goni ta inn sowat ini weti toy mumkina ta nane <hesitation> dunya maleka ghayirei, inin karam ido hag inga hafzina muhimma. Lakin u kumarein beledila wala demokratik demokratik la junaga miska agjiru, Kolo maa khatwek uonani demokrati mwolo ju koga askeri soka kadeejin ilahi irkunga sallahosa.